انا بصراحة مش من محبي القهوة، ولكن <hesitation> ممكن نحضرلك كوباية قهوة ازاي؟ ان انا ايه نحط معلقة قهوة ونحط تلات معالق سكر عشان انا باحبها مسكرة يعناي وباقلبهم شوية ماية صاقعين وعلى نار هادية خالص. <hesitation> في ناس بتحبها قهوة سكر زيادة زي اللي انا عملاها داي وفي ناس بتحبها سادة يعني مفيهاش سكر اصلا وفي ناس بتحبها مظبوطة.